Отключение мозга полезно только в одной ситуации - это когда тебе нужно расслабиться. Ну либо что-то абсолютно проигнорировать. Например, начальника, который тебя отчитывает за ни за что ни про что и просто чтоб не сойти с ума, тебе нужно игнорировать его истерию. А так, отключение мозга в основном не является полезным навыком. Но если вы хотите отдохнуть, то может быть... может это будет приятно.

Самая романтичная эпоха прошлого - это Дикий Запад. Ну, вы понимаете - ковбои, все дела! Мужское сердце не может ровно к этому относиться.

Иногда да. Периодически я думаю, как прекрасно, что я живу, например, в эпоху, когда есть интернет, GPS и куча других продвинутых технологий. С другой стороны, иногда в мире случается такой пиздец, что я не знаю. Может быть, проще было бы жить в ситуации, я не знаю, средневековья, где ты ни о чём ничего не знаешь. Всё твоё знание ограничивается одним твоим хуторком, твоими посевами и прочими проблемами обычны- обычного житейского рода. Но в основной своей массе я всё-таки да, отношусь положительно к тому, что я живу в эпоху интернета и прочих нововведений и изобретений.

Я самый надёжный, [disfluency|э], страж секретов других людей. По одной простой причине - я забываю рассказанные мне секреты через пару дней. Ну а как вы понимаете, если вы не помните секрет, вы не можете его никому рассказать. Поздравляю!

Я заебался каждый день ходить на работу.

В прошлом задании меня просили рассказать о вещи, на которую у мен- <hesitation> на которую мне уже не хватает никаких сил. Что-то, что я уже терпеть и и выносить не могу.

"Я так понимаю, это вопрос с подвохом. Земля, ну, общепризнанный факт, она всё-таки круглая. Весь фокус в том, что что вы под этим словом подразумеваете. Со строгой точки зрения она, конечно, не круглая. Она не является идеальным шаром. И даже эллипсоидом, наверное, она в строгом математическом понятии не является. Или чем там ещё? Она неоднородная. У неё неоднородная поверхность, поэтому без жёсткого округления нельзя сказать, что она имеет какую-то абсолютно чёткую форму. По крайней мере, для которой есть стандартное слово. Может быть, разве что как раз вот слово ""планета Земля"" и будет. Потому что оно будет включать абсолютно все вот эти вот перепады высот, все здания, все прочие торчащие предметы и <hesitation> поверхности, которые будут задавать, [disfluency|э], внешнюю форму фигуры."

Ну да, я врунишка.

Я хочу, чтобы меня запомнили человеком контрастов.

Я предпочитаю не покупать одежду, а шить её сам. У меня это хобби. Ну, просто это занимательное занятие. Правда, съедает очень много времени и, соответственно, денег. Если у вас проблемы с финансами, рекомендовать такое хобби не могу. Вообще не из дешёвых удовольствие.

Меня сегодня наконец-то признал начальник. Ну, как... Он хотя бы поздоровался со мной. До этого он делал вид, что меня вовсе не существует. Восхитительный человек, я его обожаю. Я работаю в этом офисе уже полгода. [start of separated word|Пол-], мать его, [end of separated word|-года].

Мы ещё не болтали о моих сексуальных предпочтения, допустим, но я думаю, что у меня вызовет дискомфорт рассказывать о таких вещах, и поэтому я тактически предпочту и дальше молчать о них. Что у тех, кто проверят и транскрибирует ответы тоже может вызвать краску на лице или дискомфорт. Поэтому да, я тактически продолжу молчать о таких темах.

Каждый человек должен быть способен учиться новому, быть способен заработать денег себе на жизнь. Жить самостоятельно. Что включает в себя, соответственно, необходимые для этого навыки. То есть способность либо найти специалиста, когда нужно что-то сделать, если это ремонт каких-то вещей, в которых ты ничего не понимаешь и не готов с этим разбираться, [disfluency|а] , готовку (на базовом уровне), стирку вещей итд итп.

<hesitation> "привет! ""Какие экологические проблемы волнуют вас больше всего""?"

Существует ли свобода воли?